Iran dun non wulare mudun ɓuri ɓubol mudun hewde, ka satuji ana ɓuba kaŋum dun. Iran en jooni, kañun duu ñalawmaaji muuɗun en ana waawnoo wiide daɓɓi kaa. Kaa, ɗun nii mbiyataa yahdata.